Een, 'nynor :mor :an 'bhorn :on 'ye-or :korn, :ka or-: mor-: a mu-a bo na-dih-eh no, or mu 'de :on bo-a wlu-a' no, :ka a mu-a dih :dhe-eh no-', <hesitation> or mu nyor no-' :or mu-a deh 'jeh no-' 'de 'gbu, <hesitation> 'dha a za-dih glu 'de :wor or zela :on :gwluhuh'. :ka :on 'ye-a 'wli-eh, 'de oe 'da 'on 'dae: 'yle :wli-eh :daa :a mu :a 'ye deh :yeh ;da dhen. Or se-' 'de 'gbu pa 'de or 'da :a dhen 'pani' :on 'ye 'di :di-dih or 'bhee :an 'pehn-a ken :eh :nyne-: 'yi :a dhen bhee, or 'de :on 'bli-dih :dhe 'da 'nyne-' 'yi, me or mu ;o :on ybei' dih po, :yee' :mor :on pobo-eh 'ya, deh+ or mu 'o :on ybei'-dih po-, :yee' :mor :on pobo-ih ya :mor en nmor 'yi-dih deh+ or po-a 'o :on ybei' dih en 'dhu deh :mor nyor no-a 'de or dhe-a dih en 'dhu eh mor-' :yee' :an ya-or gwlor bo or no :an-'a'a: 'nynor 'weh 'o. Jorwor: or 'da 'on 'dae:, zorn zean-a zorn bo :yee' or 'da 'on 'dae:, 'an 'bhorn 'on 'ye 'o :jii-kornu+ po 'o, :eh 'beh dele-eh 'yle 'o, :yee' or 'da 'an 'bhorn 'on 'ye 'mi-ken :na 'o, 'an 'jeh 'an-' :boeh+-kornu:+ me-: 'an 'bhorn 'on ye 'o po 'o, 'on <hesitation> se 'dhu-chlan 'ble 'o, een dhih 'jeh mlor 'da-a, 'jorwor: or se-' ready, or se-' ready. Because deh :eh :korn-a dhih or se-a ready eh-: 'dhu, or se ti :korn or 'ye 'de 'gbu 'di-dih clean, or se ti :korn bhee 'jeh <hesitation> a 'pehn ken or 'ye-eh clean, <hesitation> 'de 'gbu-a 'jeh or se :koan: :korn or 'ye 'de no-dih, :mor zorn zen or 'ye 'mi ken :na, or 'ye 'de :jii-kornu+ po, or 'ye 'de :ji-eh po deh+ :po, or 'ye 'chlan 'dhu or 'ye dress-ih or 'ye 'de 'kpa ken-dih 'si, <hesitation> :mor :on ya-or gwlor bo, :yee' :on 'dba-a 'jeh 'weh. So :yeh :or :ne-a 'de 'gbu :or 'da-a, 'on 'dae: een,:a-a'a: kpala'+ :a :dhe ken zean' en 'kor 'o. 'oh :ka :on 'bei'-a mu-a 'de yi-' :yee' :a po 'nor 'gbu kpa :on 'bei-a 'yl, on ne:daa yi 'de :ne deh no-'o. :yee or ready or 'ye dih :dhe, or serious or mu-dih :dhe. Jorwor: :yor :or 'da 'on 'bei-a 'yle 'mor mlor 'an 'bhorn 'on 'ye an 'mi dirty 'o 'an 'bhorn 'on 'ye 'an 'mi ken :na 'o, :or-a' thinking 'de 'gbu-a dhih, :or-' na-dih-a :porluh ken-dih, :mor :on :ya-or gwlor bo 'an mu 'kle 'ye-', :yee' 'wli-eh 'o or 'ye eh-: ya-or 'de or 'ye wlii 'de :on 'kwa :yee' or yi-' 'de, :mor 'wlii :gweh :yee' or mu :mu., e